Ndabloga yolomen zi mena' porke tiz tata ndamen <canto de gallo> nadiedmen xenakxa, mbay tiz yolomenxa'na, chana'na natinta xa'na, cha'to pazienxa'na, ketal tiz kamenxa'na ndoga linuxamen entonzes <noise> thiene ke' yolomen'xa antes deke kamen'xa.